मैंका तो हज नहीं, मांजी नाथ से बहुत डर लागाज। वो कही हूँ कि कंची-कंची आख, नहीं वो कई कसव देखी, तो कई कसव मैंका अंदर से जैसे फिलिंग आओज कि हो कही बोलू, मांजी नाथ से मैंका बहुत डर लागाज। कुट्टा, जंगली कुट्टा फिरेजनी रस्ता चलते हजं। जब भूकना लगी जाये नी एकडम सुम्सान रात में कोई नहीं होई आसपास, एकडम सब खाली, तो मैंका इतरो डर लागाज। कुट्टा, जंगली कुट्टा फिरेजनी रस्ता चलते हजं। जब भूकना लगी जाये नी एकडम सुम्सान रात में कोई नहीं होई आसपास, एकडम सब खाली, तो मैंका इतरो डर लागाज।